Kotoma otungei ak chito ko kararan inai chito komie inai atepto nyi inai tuguk che chame ak che machame inai ile chichinko neregin anan kochito ne paipai ak inai ngo chito ne suiyo anan ko chito ne masuiyo inai atepto nyi tugul otepi tuwai sinetkei atepto nyi tugul sait age tugul ngo tuiye igere agoi inai atepto nyi ile chichi ko u ni chichi ko gararan kuni chichi ko chame amitwogik che u chu chichi ko0 chame chi ne paipai ko kararanitu sapengwong ye kotun gei ak chi chotok inai olinywa komutin inai sikik chik imut akinye konai sigik cheguk sikote omuti gei sikote oteptosi tuwai sikote oegu kapchi ko kakonai gei sigik tugul chepo komasi ak komasi ago kagechomio akomitei culture nebo piik ap kalenjin mitei kelu chego koparu kole mitei chomiet akomi koshinet ngotun kei ipotepchei komie